Gny karazan'akanjo findesy milomagno aloha da misy gny, no andelahy, da misy gny short kely. Zay avao angamba dafa ampy amy gn'an'ny lelahy. Fe afaky magnisy tenu complet regny avao koa izy le militiky boka ambony ambany regny avao koa fa tsy da fisikinan-delahy loatsy aloha regny, fa apela gny magnisy any regny, le raiky mipitiky boka ambony ambany ah ah une pièce avao regny. Misy avao koa gny deux pièces, silipo kely da magnisy soutiens kely avao koa gn'apela. Ah zay gny findesa anazy aloha. Mandreraky izy fa mazava hoazy ma ma- mafana vo sikina regny.